Ñanepiratata supe anita yandeaki esa ipuereta opa ya, <hesitation> yaiti jaeramo ikavi yaraja voita mbovi mbovipe yande <hesitation> yajata <hesitation> yave mati.